Ɗun wodi muhimmanci komoye fuf wurto ñyande cuɓɓɗi siyasa ngam cubbta ardoɗo leydi, ko ardoɗo diiwal mon, ngam shanu lamɓe komeye e nder taa yahaayi ma yanndegoo a a warta a ngàta kolaa maaɗa a waɗa dama-dama.